انا بيتهيألي جاوبت علي السؤال دا قبل كدا وفضلت ان انا اكون رياضي مشهور، لان الرياضي هيبقي في وسط الناس في وسط الشعب في وسط الملعب، كل حاجه قدامه علي ارض الواقع، كل حاجه قدام الناس اللي هو بيعملها، انما الفنان دا فيه حاجات بتحصل ورا الكاميرا كتير ومبيبقاش الناس عارفينها، بياخدوا بالصوره اللي بتظهر الصوره النهائيه بس اللي علي الكاميرا، انما الرياضي كل حاجه مكشوفه في الملعب.